Lafa hanoma fety tsy ampoizy zao zany e, da voalohany e mila fantary heky zany hoe ombia ny daty hanaova azy sy ny toera hanaova an'io fety io, rehefa vita zay da mila fantarina hoe ia sy ia aby ny olo hanatriky, rehefa fantatsy ny isan'olo hanatriky da afaky manoma ny sakafo amin'izay haroso amin'ireo olo ireo.